Fomba fifandraisagn'ny bibikely koa zashy, indreo da mora mifandray avao aloha fa raha misy il-indesagn'ny namagny raiky zashy da manaraka aby indreo, zay zagny e bibikely koa ohatra hanisika koa iza visika igny da misy raha sakafo raika da magnaraka ny agny aby indreo da mifandray zashy indreo, magnao akoa zay koa ny lalitry.